Na zepita' ta jwa'n ta nchex- nchex lemen par zyn- zyn naka <hesitation> yex lemenx, jwa'na zya naxiney mbay na thiaga kamen tud- tudxa zyn xanak <hesitation> es este kotemen lud yo' kon nza zapata o nzo chokuan nke tenumen per jwa'ntey jwa'n per ya- ya mbij akta per xiney nak <hesitation> ste ley- ley mbi lemena', ya nlirzyn men poja mdib poja mdib- mdib- mdib loney per nea' yai', yai' lo yixza'.